जो भेरेई की जुगो भी होन। तेतु का प्रयोग से कोटुई चिजक का आंक्लोन क्रनोंक क्रो। ओर कोटुई दूरियक माप्नोक क्रो।